Rô bòka Greka an̈y ndray zen̈y, ny ten̈a mampalaza andrô zen̈y <hesitation> fampiasan̈a oily doliva. De manano legioma ndreky frÿ de mera ten̈a ampiasain-drô. De manano giratain ôberziny miaraka amin'ny laoko. Ary ten̈a manano fanaovan-drô zen̈y manano birôsety viandy irô, iaorta amin'ny amin'ny dongolo lay ndreky kôkômbra. Karà zen̈y sakafo tena fanaon-drô oe.